د همبرګر د جوړولو لپاره عموماً د خوسي له غوښې څخه استفاده کیګي، د هغې تر څنګ د هغې وازګه هم ورسره یو ځای کیګي. دا غوښه ماشین په وسیله څرخ کیګي. بیا وروسته د هغې سره پیازه او سوخاري اوړه هم ګډيږي او د خوشبویۍ لپاره یې بیلابیلې مسالې ورسره یو ځای کیګي، او دا غوښه یو ځای سره اخښل کیګي اوبیا وروسته په همبرګر کې ترې استفاده کیګي.